إذا يبي يقوي جسمه، ينصح يبدا بتمارين القوة, مثل الضغط, والاسكوات والرفع الميت, ممكن بعد يستخدم الأثقال لتحسين العضلات، يحاول يسوي تمارين مثل الجري, ركوب الدراجة لتحسين لياقته. أهم شيء، يتأكد من التغذية الصحية، يعني ياكل بروتينات وخضار وفواكه.